<hesitation> e jun q'at jun ch jaay junch jaay junch q'atneem juch <hesitation> chi mod kinb'aj chiwan ela' junch <hesitation> junch institución che qas otz cheren otz otz rimal <hesitation> e jun k'olb'al puwaqiil rii' <hesitation> rajawxiik k'o pi qatinimit Tujaal cheren xa' kela' kakalsaj kapuwaq kajb'eekt kela' hasta pi jun chek tinimet <hesitation> rimal <hesitation> nem ri rijawxiik nem richomb'aal li wunaq che xikikoj ju nqa'lal puwaq rib'e' rimal chire' kinejeel li wunaq kikalsaj puwaq k'o wunaq kepe parraxtut, k'o wunaq kepe naj, chuxocol, k'o wunaq <hesitation> kenejeel li wunaq rib'e' k'o kipuwaq k'o kalk'al k'o Estados Unidos kiktaquul puwaq <hesitation> rimal la' keqajuul xa' ne jun es la jun hora kikan che kib'eey jkeqajuul y wa xa' keb'eek kela' pe pi Santa Crux naj kib'eey y k'o chiran choom puwaq kikk'ama' y li wunaq xaqt keka'yek. li wunaq wa kikil <hesitation> juert kipuwaq la' kib'an kaan kikalsaj kaan li puwaq ela' us taj rimal la' otzla' k'ol jun k'olb'al puwaqiil rii' pil qatinimet wana' wucha wuxa' kab'aj k'olb'al ela' qas rajawxiik pi qatinimit k'axti chek kiktij li qawunaq kakalsaj kipuwaq k'axt chek keb'eek kekalsaj ela' <hesitation> el jun <hesitation> banco rii' wa xa' kawaj kawalsaj apuwaq wa xa' kawaj kak'la' kaan apuwaq wuxa' tamb'i xaqara' re kawalsajjun laj apuwaq <hesitation> ka kajtaj ra'at pi jun iik', pi jun iik' ela' qajal apuwaq kik'in che ripatan e jun <hesitation> kinjal nipuwaq kik'in ribe' xa' re kinkoj wakuwaj kinkoj nichewa' kinkoj ni negocio kib'ix pi kaxtilan verdad re kuwaj kin kinb'an jun chewa' kuwaj kipe nipuwaq kinjalan kik'in y xa xakintaja' pi iik' pi iik' rajawxiik kintaj pi iik' wa qataj taj tek'ara' kepe li wunaq kakalsaj juntir li chetaq k'o qak'in rimal k'ey riwach jun k'alal puwaq rii' k'ey k'ey cha'neem rii' qaqilan che pi qatinimit. xu't chek banco la' k'o riq'ab'iil kib'ix pi kaxtilan caja rural k'ey k'ey che e k'o chek chire' pi qatinimit Tujaal e lera' rii' <hesitation> wa kib'ek jun rajawxiikt chek kirb'ana' kariyb'ej xu' chek kapanek kirk'am b'iik laj ritarjeta kib'ixek la' kir kiralsisitaj ela' richaljiil ela' rajawxiik k'o jun k'alal puwaq rii' wural pil qatinimit Tujaal qas otz qas q'os xa' kela' alnaq ke'l juun xa' kela' k'o jun nawa kikamek alnaq kiralsis taj ripuwaq jun k'axt chek e nab'eey e nab'eey kajb'eek nem kib'eey li wunaq keb'eek nan keb'eek Santa Cruz chila' kikalsakj wii' y xu't ke'apanek k'o chek kipuwaq kikanan kikanan jun cola rimal la k'ax k'ax e chek cha'neem rii' qas otz chek q'os chek k'ey chek xu' chek ra'aj k'ot chek wa k'o qapuwaq kalsaj o wa k'ot chek kajchukun nan tek'ara' kipe qapuwaq.